Fmija jem, qika ose djali jem, jon tu msu me i grah ni bicikllës. <hesitation> Unë për veti jom msu shumë vonë kshtuqe fmin e kisha msu shum’ ma herët qysh me vozit. Ja kisha ngjit nihere biciklles dy rrotat ansore përpos ktyne dy rrotave tjera që i ka edhe i kisha thonë shko kadale msoje balancën. Kur ish msu me balancë ja kisha hek rrotat anësore edhe i kisha kallzu kadal kadale qysh me pedalu edhe me majt balancë n’dy rrota t’mdhaja.